Á pëmporëtabël, porëtabël bí mëpëleemp bí pëndo. Porëtabël pur pëleemp dune fok pënţíj pëbatëri <hesitation> fok kancambale kayës kunkay cínţ kuncíwun porëtabël. Porëtabël pur pëleemp fok pënká batërin pënká kampis. Á pur pëntában pël fok kënká kuraŋ këbëraŋësir pël apakëma, batëri këma acum këndunkee bí iyël pëntában pël kurëleempëna, kënká kampis kuncí dúuwaran. Cúun <hesitation> unk dí porëtabël akëpëleempëna.